Kôfa kôfa andeha hanasa lamba zany zalah mila magnomagna kovety boka kovety io kovety io asiagna rano, asiagna rano izy avakeo kôfa misy rano asiana i klin regny, ekeky izy fô izy mamory igny, avarigny lambanao, kosehiny tsara avakeo kosoko tsara izy avekeo kobaninao avakeo atapinao.